عشان تسوي الأيس كريم بالبيت إبدأ بخفق كريمة الخفق مع سكر وفانيليا حتى تتماسك بعدين في وعاء ثاني إخلط حليب مكثف مع كريمة الخفق إدمجهم مع بعض وحطهم في علبة غطيها وحطها في الفريز لعدة ساعات إذا تبغى نكهات مختلفة ممكن تضيف فواكه أو شوكولاتة قبل ما تحطها في الفريزة وبالعافية